Ɓurani kam ko wuurde nder sato, ɗum woni galle laamɗo kiiɗɗo e diine wuurde dow. Ngati wuurde galle laamɗo kiiɗɗo maa mi wuur tawa mbeɗa reeni. Kadi maa mi wuur nokku kadi keewɗo maana, kaaloowo taarik e geɗe keewɗe ɗe ngoni mun tawa ko nokku jaajɗo, belɗo wuurde, mbeltinoowo fittaandu, tinndinoowo neɗɗo.